Misy rano amigneo da misy savony da mangalaky rano anao lemanao e tagnanao da osoranao sara e savony, agn'atiny e vazakoho agny, agnelagnelane tagna, sasanao sara da avy teo, kombagny ame rano da amaigny ame rivotry.